A- mm peha taba to vasusu ninom naa tea vavahio. a <hesitation> ben mei nom tea vahio. ea enaa na vasusu voen ei. a aba toro vahio nian. a aba vai to manoto nana. o vakokona teve nian. a aba vai to manoto nana. o vakokona teve to kiu pote nana bona aba vai to matatopo nana tea popo bona vai ei a mataa. Sa eiei vira haana bean toro tara teo matana. ge tabae. Enaa na vasusu voen ei am bean va hio a aba vai to--to ante nana tea kikira vuan. ge to ante nana tea 'understand'vuan ean pa <hesitation> popo tean repa mataa. Mene tabae <hesitation> e <hesitation> eve kahi moroko bata kinom vuan. bona tabae toro paku an. tea haihai vuan tea popo taem a buaku. Me naa, Enaa na rake roho voen enaa toro vahio a aba va vaan. to nata nana bono matapaku va vaan. to sa ante haana tea reas bea tavaan tenaa noma inu. to me pu pinopino. Naa na rake nom a nao na rakerake roho voen naa toro vahio a aba va vaan to- to nataa nana bono mata popo tenam komana. va vaan. Baara menaa pa upeupehe pete voen. a aba va vaan. kahi pate kiu vamataau mibona tavaan tenaa. mepa tapaku vo tebona. Na haihai nom anaa tea ma kiu va vaan. na vasisio ninana bona ta inu tenaa beori nomaa. Sa goe haana ta peha. Me naa na rake nom tea sue voenei. e <hesitation> eara kan maahura. visuas to tei sasa. goe tea saku tea Sa kiu va tea vatavus beiko koa haana. a kiu va tea popo vai a voon to kahi taneou noman. tea matatopo. tei mea maa'plan'tea vaa hio vamataa a'family'tean teo vamurina. Me vahio a aba vai to <hesitation> tei minana bono tatariopo tea vaahio vamataa vuan teo vamurina. Naa na tara viravira vai voen ei o bero vavahara to vahio vai. me suku bono matapaku vai. to tavus nanai tea vahio kobus. haiki to aba to ante haiki ta maa bero inu ta maa babeera suku voen ei a otei a rutaa vakisi. Na mei nana tea kiu mohina. a beiko repa behu sa ante haana tea kikira va mataa bona. Me bea beiko oga E sinanae vai a rutaa pa oga peteu. suku vuen ei sa manoto va ante haana tea kikira bana beiko. Ge a otei. Pa vahio koau ore pa me bona moon. ge a moon pa vahio repa me bene mutanae a otei. vo tea inu te sinanae bo tamanae sa mataa haana. Tea tantaneo na tara va mataa vareko nana. eve he a bua tom tana bua voon popo vavaha ki bone iaa teori bo tamariori. Me naa tara pete vonom en. bean tau rake a otei tean. ean toro rake a otei vai to ante nana tea kikira vuan. to ante nana tea vasisio niki vuam. to ante nana tea. vahio va mataa bona'family'tean teo vamurina ae tea kikira bona beiko. Bara vahio pete a aba to gono vasusu vareko roho. Eara na rake rara a aba toro to kino nana to ante nana tea ahe. Meha taba me. matapaku va tea va make bona mon ae a otei tea vavahio Ge tea rake ki a beiko bone teie toro vahio nieve sa mataa haana. Naa komana na tara vonom en bena vahio teo manin tenaa. na mataa nana eve he. voen ei to pa boha vo naa. naa toro tei roho taem a bebeahu tea tara va mataa eteie a otei to ante nom naa tea vahio to kahi vakokona va mataa batana to ante nana tea paku kona bona kiu na. Taem o visuas bara maahura va nomana. goe tea tei vakahu tea vahio. A vahio. ean toro vakavara roho amaa mararae tean tea paku amaa kiu tean. Me na mataa va oha vonaen ean toro vasun roho a inu tean. paku roho a tabae to kahi'need' noman bean vahio. murinae ean pa vakokona tea vahio. Eve he be naa tau koara pete ki a maa iaa bara maa tetee teo vahara beiko Goe a beiko tean ore vahio nibene teie to rake nae tea vahio. Eve he toro roho bona taem vai a bebeahu. ore sisira vamataa. Matapaku va tea vamage bona bero aba tea peha taem koa. sa mataa haana. Murinae. eteie kahivahio vuan kahi buu vakis nikinom vuan. Bean nao rova sau. be teie rova va kona vamataa ni nae noma nana. kahi buu vakis nana. Ge be teie to vavamage rohan nomaa inu team. mutanan kahi buu ai ean re moroko kinom eve eam komana buaku. O kae o matapaku bona repa vatavus bona hio vai a hata. a inu repa tadora. Me moroko to rake paku kinom naa e teie to kahi baitono rori. popo va ante a taem a bebeahu. ean re vakovara roho amaamihu skuru tean. amaamihu mararae tean ean pa vohio. Bean vahio ean pa ante tea tei va mararae Teo vamurina suku voen ei ean pa vakavara vue amamihu manmanin va tea vavihi binbin. ean repa amm <hesitation> ean pa ante tea tara vamataa e teie to kahi vamataa. vaneanava neo'plantean. hino e sunano tea vatare vuan e teie to mataa nana tea vahio. Eve koa to kona nana. eve koa to ante nana tea vame vuan tea- tea aba vai to ante nana tea kikira vamataa vuan. Mea maa taba bona na vasusu nina. Voen ei. enaa na hino roho e vaneg nava kinom e sunano mepa haihai anaa tea aba vai to rake nom naa. A aba vai to ante nana tea haihai vamataa anaa To ante nana tea vasisio nikanaa. Bara tea vakavara o moroko tenaa. naa a rake nom tea sue voen ei. e teie to rake nana tea vahio. hino e hunavan. E hunavan koa to ante nana tea vamee vamataa vuan tea raka a aba vai to rake noman tea vahio. Hinae bonaaba vai to kahi nata pete nana bona maa matapaku vai amaa mataa. Ponis kahi tavus rova mau bean pa vurahe vue a aba vai a totobin. te mataa kinom vuan. Ponis kahi tavus rova mau eve he kahi kavara vahau. Amaa ponis bona to kahi momau kahi vakikis nom vuan tea pitapita tean team a buaku teo vamurina. Peha taba koa bea ponis tavus. goe tea,'give up'eve he tei bata minom o vuha vagunana. tatana a ponis mio kikis te sunano. tatana ponis mio vuha mataa ean pa ante tea, Sun taono amaa ponis bona ean pa ante tea tei mea popo vai a mataa teo vamurina. Bean kahi bea ponis nomaa ean pa vahuka. ean sa kikis va ante vakis hanom. Goe a ponis re noa ore vakikis viravira vuan. ore vakikis varoba vuan tea vasusu avuan voen bono matapaku tea 'face a challenge'. tea tatana ponia. ean pa nata tea' deal' mea ponis vai to kahi nomaa nana. Baara tea meha papana be sinaman bo tamaman rake rori tea rake kivuan bona otei. tara otei vai ei. bero teo matapaku teara va nabunu. ere ama tavaan teara na rake kanom araara bona otei ge a moon vai to pa sisira vamataa vaevuru ori. eve me na mataa nana. Matapaku bona to tap'tapaku roho nabunu. beara tara nomana maa vavahio na mataa nana to tapaku voroho tebona. Eve he a maa moroko to pa paku nom naa Va tea maa vuri vai to tei raara. to hiki ni nea vasisio bara maa meha matapaku vai amaa mataa. Me teara rakaha maa moon. goe tea baitono vakahu a otei vai tohino nana tea tei mikiu vuan. A otei bona sa vatare haa vonaen kahi vasisio niuvuan. Bero vuri kahi rake koana tea va mararae bene eve. eve ne a hiki. na hiki ninana ta ururu.